<noise> Ny a toets'andro an'Italie moa zao da mediteranien sady trôpikaly avao koa. Da misy fotoa <noise> mafana gn'am tany feno hazo; <noise> da gn'akaiaikain tendrombohitsy egny gn ny tena manitsy. gn tana.